हाथियों जू छन। अनोखी विशेषताएँ छन। जनकी ऊ ऊंक शरीर बहुत विशाल च ऊकी बहुत लंबी सूंड होदी। ऊक वजन बहुत ज्यादा हूदू। अर हाथी बहुत ज्यादा विद्वान हूंदू। और ऊंकी याददाश्त बहुत तेज हूंदी।